Alaa ƴoƴre tafaande waawaata lomtaade hakkille aade. Ngati wonaa gootum. Ko hakkille aade miiji <hesitation> tafi hakkille ñeemtinaaɗo. Kono noon ine- ene waawi wallude aade no feewi kono waawata lomtaade aade hoore mun.